Gny fahafantarako gny kolontsaina any Inde koa zao de m- manao vady atolotra reo, de bakeo mampiasa karazany episy marobe tsy latsa-danja am'izay moa gny sakay, de <hesitation> de reo koa tsy mihina hena fa legioma avao ro hany hohanindreo de reo mihina amy tàgna, de reo koa mivavaka amin'ny sary vonga regny.